Kat tan vavainy nating kamiror kat tan tsuar, ge tsuar vavis ror koman na fan, ri mas pangis ror. Ra mas pangis ror fo kat tiya nan. Kat tan tsuar nating faruak non a iring, kat tan tsuar nating faruak non a fifatsuts gen gumgum iring koman na fan. Vavainy ma pangis, faarei anyi na tsoiny ka na sisimok a aufiny iring, anyi mas nausiny rom kat tan simok aufiny iring, tana saa aufiny iring faruak non, kat firing non a tot tsumainy, kat firing non a pua manyi, tan fo kat iny simok fo aufiny iring. Aufing iring gima kat faarof non a puan na mes kat nom na mes ai te piou, kat non na mes ana mes te piou, ana ayei te gima kaa men gumgum rof koman na gum iny fan. Kat tana mes te kaminon pangis tana toto tsunia, nausiny non fo kat iny tsuar an fo kat piisin te nating kat not ya, gumgum rof nating ruak non tana fan. Mes nom non a nat a rof, tagei rom ya, ge na pangis a rof ain tagei rom ya kat tsunia kan koman a numaa kan madav nating kaa non koman na numaa, ge madav tiya nan saats faavots non a gum iny fan. Nainy te kaa rora koman a gum ingan te kaminon a madav, ai tagei rom, a rof ruak non, papara kanon fapopuan nan fokinai. Nainy te kaa non a madav koman a gum infan fatok kain non katnrof te kaa non koman a mes, nainy te kaa non a madav koman na gum iny tagaa rom vavainy inainy varora, ana ri te tagei a madav tiya nan kaa non koman na gun iny gum iny fan ge koman a numaa iny guei, ri nat fo ror nei, a gu iny fan toya nan kaminon vainy ton takopis, tsikia tu kat iny tsuar tsikia tu kat kaminon a pangas tana toto tsri faavot, tana fainy faavot. Kat iny kaa men na pangis tana tana tana gum iny fan ge tana mes te kaa non tana gum iny fan toya nan, ovei faruak non a rof, ayei faruak non a papara tana vavainy faavot, an mangai vou kan nat ror ri te vovou iny kat toya nan. Vainy vou kan ge mangai tana mesa atai nat kan ror te te tsue, nyo ma vovou an kat tiya nan tan pangis, kaa men pangis, kaa men pangis tana toto tsonyo, tana saa kat tan pangis tana toto tsonyo, ayei pangis non a mesmes, ruak faarei non na <hesitation> nyo fatok iny ror a rof tana mesa atai to te naa miro, ana ri kan govets ror a pan pan tiyan nan ana ri te kaa mena. A kat tiya nan naa kan en na non ge nom kainy na rori tana mesa atai, so kat iny pangis tanan toto tana mes nating faruak non a rof, tana tana gum iny fan faavot. Kat tan pangis tana toto tana mes faarei, simok romainyi, ana nyi te bainy iny ya, toto tsumanyi ruak faarof non. Kat tan pangis tana toto tana mes, vainy ton vainy jijiu, nating jiu ror ri te mafuu, ri kat sagoge ror tana tana kominiti, pangis gima kaa non tana toto tsuri. So vainy tiya nan, ri ma kaa men pangis tana toto tsuri, ri ma vavainy fo kaa ti nan, ana ri te tan tana sanaa na rof ge ri ma kaa men ma ka men pangis tana toto tsuri, ri ma bainy foka tiya nan ana ri te taan tana sanaan na rof, ge ri ma kaa men kat rof tana tana toto tsuri. Vainy tiya nan gima faruak ror a madav koman na koman na gum iny fan sikia isen, isen mes kan gima faruak non a rof koman na gum, iny fan, tana sana ai kaminon kat gima rof tana toto tsunia. So nyo koman fi rou nei ra fokinai vainy faavot koman te fa ror tana gum iny fan na pangis fo kat tsura. Kat tsura to ra ma nom a ka na rof, ge ra ma kaa men kat rof. Pangis kan ruak tsun non tana mes te iinainy non a tsunaun tana toto tsunia, ana ai te kat fakats ana ai te pangis. San vainy faavot mas sof tan fatouf. Fatouf faruak non a rof tana toto tana mes. Mes gima pangis babainy non, tsikia ai mas nom non a tsunaun tana tsunaun tsunia an pangis tiknan te poo ising men gagon ai te tafus me jeresan. Ana madav tinan te vegia tsuk iny ronyo ai kaa <hesitation> faviviako naa non, ge kaa fapotsian naa non. Tana saa a tsunaun tsun, ma gum averara, ana tsunaun tsun tiya saats non a fan faavot fiisen mee na madav tsunia. Pangis tiya na ai ma kaa ai te kaa, ai te kaa, tana saa tsunaun, ai te nom kifon iny non fokinai pangis tana mes. Mes ma non a madav, mes komainy non a madav, mes komainy kaa non tana rof ai mas pangis non. Pangis non tana toto tsunia, mes nom non a nat a rof, ayei taan non tan kat ti nan. Nainy ainy kami rom a pangis tana toto tsumanyi, ai tagaa firom nei, papara ruak <hesitation> papara ruak faarof non, ge na papara tiya nan kaa <hesitation> kaa patsukan en na non, tana tana toto tsumainy, tana saa ai gima kat rom gonen, ai gima kuurom, ai gima <hesitation> gima kat rom sagoge koman a fan, sikia ana fan toya na te kaa rora, gen naa gum iny fau tiya nan te kaa rora, vainy kaa ror tana madav ri te papara. Vainy kaa ror tana tana fan, ana ri te kaa men kat tan fatsits, vainy kaa ror tana fan. Ri kaa miro kat tan fa tsitsi na mesmes. Nainy ara te gima kaa miro tana toto tsura, ra gima fatsisti on a mesmes ana madav tana tsunaun tiya nan gima kaa tana toto tsura tana saa mes mas nom non a tsunaun ana ayei te pangis, pangis mas kaa non tana saa na a mes patsukan ma pangis a tsivon. Mes patsukan tiya nan ai mas kat non a tsivon ana ai tetaan tana sanaan na rof, nainy nom a waan iny gormirmir ai gima sof on fiisen men fo kat tsumainyi to te gima to biny non, an nainy mat sab varora, ai gima naa on tana vaan iny gormirmir, tana saa pangis te gima kaa non tana toto tsumanyi, ain te gima kat ravei ge tsue of a tsunaun ai te faruak pangis tana toto tsumanyi, ai mat fiisen mirom ya, ai naa rom ei, naarom tan guaf, tana sana ai te gima pngis kat tsuma nyi <hesitation> ara faavot fokinai faavot ra mas pangis ror. Ana ra faavot fokinai, tsunaun tsun ayein na sanaan iny pangis rara inafuan. Tsunaun tsun ayei faan raroran tapurur tana toto tsura inafuan. Tan nom tapurur tan toto tsura ra nafuan te pangis, ayei na tsunaun faan iny non ya. Tan nom tapurur tana toto tsura, rama inai a toto tsura. So ra inafuan nainy iinai rora na toto tsura inafuan, ra pangis ror. Nainy ara te gima iinain ror a toto tsura ina fuan, ra gima pangis on ra mas pangis ror tanasa, na ra komainy ror gumgum rof ma ruak koman na fan. Ra komainy ror gumgum rof ma ruak ana maolaav ma ka fa papuan fokinai favot. Tana gum iny fan te kaka roar.